He mee ɓaadi bamba, gyíŧi ma húri yaa biɓudi glo, bisiru? Hu bege biñóbu, biso, ɓudni glo bii yíŧe, njali ma Haala ma yaantimati foloŋ. Hee, añaamati glo, glo gilli ma fana, gmada ma daange wi ma tíngana, amada heŋi wil. Amada déti wil, nda abiiŧa wil, wi ma húri yaa wo win bintibine mboli giwooti a hí ma. Wee ma gdúba gí ɓudni glo, bsiri gaande hana, iyoo, ndu unto ñín mo, gyíŧi bége, njali ma mmadan bà yaa foloŋ. Njali ma mmada saanti saantim bàa ma, bigí bigi ma húri yaa bége, hinooni he gí ngi bsire, hinooni he gí ngi bsire. Mbolo bsirim bàa ma wu jóondu, a bgí ma bigíni, a feri fo, bsirim bàa ma jóondu. Baso yíŧi ma ntoo be agí ngi wiy, hembe uhúri yaa anwomte, angeg wil, njali ma nyaa angeg wil angiti wili ma. Bsiri billi ma, bee bi ntínga, bee bi ndaangi ma hana adan gitini wil, hana awomte. Iyoo, bee ma, mmada daaja a bi ma, mee ndi unto ñín mo bâan bége, umada gí ngi yíŧe, yíŧi ma húri yaa hú ma, hú mee raama, uman raa. Ugaa ma gédi, uma gan sansaantina, fsaanti ma ugaadni, agaana ñín, agaana siimle. Andoŋna ndu utuug ma andoŋna, unto ngi hí anjiŋne, mbolo njan bíti, hembe dango ubiiŧa yíŧe, dango uyaa ma suw. Ahúri yaa hommu ho abiiŧa wil, wi ma húri yaa hina bíti ma ajanga wi besnde, dong agí ngi glo wee ma agí ngi bsirin wee ma; Ubiiŧa, he hatíde hanganti jíli wo mo faŋ, jíla ndi njali uhúri ngi hi jíla, jíli hembe nda ato hana añitina, hembe, gili gaaj ndu ugéd ma gmo usaant ma gmo. Angi húru mo wili uhondi wee wi raa ma, mmada ñaani bdémtir bolo bima ñí ma gaadni a ɓaale wiinda ma handommu. Mbii hiinda agí ngi ghara, agí ngi ghara handommu. Ghara bigilli ma, dango bibiiŧani doroŋ binriiji, uben ndi nhubuti bsúmbuutin ɓaali ma. Ndi bi biiŧani bindétte, ndi bidétti doroŋ dango inyaanti doroŋ, bà beg húri yaa, bàa ma njanga bà ñaani wil baso ngiti bta ma en buuŋ ɓaali wiinda ma handommu. Dango ngaŧi mo a bi, unbiiŧa bidétte, biga bñín a téda, hande binyaa yaa hamti bàa ta wembe, hamti bàa yuu wembe bânwomte. Bàa ma bihúri haj, dong ge gtidi gtida, handembe umada húri yaa go híŧe, hee aɓunu glo. Njali ma ubiiŧa bembe ndu ugí ngi daal a ɓaale; Daali hembe fana, ndu uraa ma njaloo njal wo raamani doroŋ hana ato anaŋdina, bembe, bgi bembe bmaabi angi ngi hú ma a ɓaali ma. Boli ma ubbiiŧa hal ma raa ma, wii gí winooni samdi abesi ŧuub ma gina a ɓaali ma. Daali hembe ndu ugí ma mo bsín ma húri yaa, bo ntinga anbesti gdaal ma, anŧag bi. A mmaa bi angíyi ubbiiŧa hi ma faŋ ma nbinte, umabina antina bin anan súm. Nsúm gilli ma fana hallan wi, Boli mo, ansúmna, ubiiŧa ayuuti giŧaaŧi ma, gemma gdúba ɓudni glo gembe, bsiri bembe; Iyoo, siifa gyíŧi ma bindúba, hinooni bigi ma nnúm bommu gfalasi bombogi, bâbiiŧana bà, bi ma nnúm bommu gfalas ngi gsaret. Falas ma fana njali ma binros bà bembe, bihúri njali ma binros bà, wi ma raani biteengin bàa ma samindi gfalas ma yaaŧ, falas hembe. Hali ma ngu yaa mo, ndi hal ma too mo ubbiiŧa yíŧi ma wooye, nda ahúri mo aa tta mada, angi gédi mo ateengi hala ma ngi bo ii tta mada hemma fana ngi húr mo ho wili uhondi wee tinga agiti habo. Wee ma ndúba, mma bembe, ɓuni glo bsiri bembe, wee ti nyaate bembe ntíiti ma gyíŧe, yíŧoo yíŧi gim be a feri fo, asiru agi ngi bsire, wee Haala ma ñaamate. Baso hí ma húru njali ma anjanga sóotina, hi ma húri njali ma, hin Haala ma hi ma hi ñaamati bsiri bamba. Njali ma nyaa hana mada gí a feri fo, njali ma raa man, uben njali ma nyaa hana agí ngi bigolla a boji ffoda a filli ffoda, usiim ma. Hi bíŧi ma húri yaa uraa man unto ngi hi ma anjiŋne unjiigiti ngi hi, biti uwodi hembe, amada to mahla hina awodi, atinan hab. nda ahabti yíŧe amada duma, atinan hi núm, annúmate ateeg hilli ma, han hala ma he gíni; Wi nnúmtin we, bsire bembe, bsire bee númti bembe mdúba, hidi mada faŋ, Amada ga a giɓéŧ, a giɓéŧin gisu, wi gitilu bíti ma, ndu utoo mo unúm ma hana a suub ma; Ugéd ma mo suub ma halla uhal ma mo hala ma húri yaa hando amada meesa haj, amada riŋa haj; Anga handembe, anga nñin suub ma, ndi diibi yaate, ndi diibi luusta a wi anhúri, anluw bà, uben anbesdi bà, wee ma undúba ubiiŧa; Dong yíŧi ma, agí ngi bsire, bsiri ma húrin yaa bo, beebi Haala ma fana ñaamate. Bsiri bolla gaaj, be antimbi hee hi mbunbun bi a yíŧi ma, antimbi hee hi mbubun goll a yíŧi ma, me hina yíŧi mida gí ngi bsiri billi ma usiim ga?